Petut nikimasich kelchin eng' sapenyu ko petuu ake nikikakikuron kasi, kasi ni kokikakimwawon kele anyoru, awe amu kyang'eten oleloo, kyang'et kemboi ak awe kasii no pa aparo kasii noe, konaitite, kokimii chito nekikakekwei, koip kasii noe, akokimakimwawon, akokapaishe rapishek chuk apun eng' oree, kaal amitwogik eng' oree, kyapaishen rapishek chenchang ochei, ko ng'ono aa ait yoe kelenchon kakenyor chito neyae kasi noe, kyakas ko ngwan ochei amu kikande kiy tukul kikande akili nyu ale anyoru kasi, sasa kyanerech ochei kolencho chichoe situn atyem petut ake, ara atyeme petut ake akokika kika panganchi kii tukul ale anyoru kasi noe, sasa ko ingpetunoe kimatinye kelchin eng sapee nyu.